نختار بيت على شجرة، يعني البيت يكون جريب للطبيعة، ويكون فيه راحة، وخصوصا إني أنا نحب الطبيعة، نحب الخظار، نحب نسمة الزرع يعني، فلما نكون عالطبيعة أحلى من إنه نكون علي مركب، الطبيعة متنوعة يعني حيكون في حيوانات، في بيئة، في حركة، في حياة- حياة نباتية يعني.